Faa wiisira e wiisitiraa turnewiisiŋaaji. Ɗun woni jon kaa faandaare muuɗun banngal janɗe jon kaa tacceteeɗe fu. <hesitation> Sabii <noise> njanndi jooni <hesitation> njanndi waawata njanndi muuɗun. Jonkaa njanndi faa tacca njanndi wana ko yaafi.